Xuka viixni x <hesitation> to c <hesitation> 'a, kixli ñayivii, tejon va'a noina kixli o o'on hora a iin a ñe uu hora telaxtekixni va'í uña tekuku nova'a anuixna.